Za io niany misy, misy olagna za. Zay no mahatonga anahy karaha kizintinjitina io. Fa efa miezaka ndraika za io mba mandamina sainana aminanjy io fa mbola sarotsarotro e. Na izagny ndraika za efa miezaka, miezaka mamaha io olagnanà io.